حاليا الآلات ما عندها مشاعر يعني ما أعتقد إن الآلات يكون عندها مشاعر يعني مثلنا مثل البشر ممكن يعني في المستقبل تتطور التكنولوجيا يعني يصير إن الآلات ذكية جدا حتى لو صاروا مثل البشر ممكن كمان يكون في فرق برضو في المشاعر ما بين الإنسان والآلات ما أعتقد راح يوصلون لنفس مشاعرنا.